Ny ora atokako hanaovana fanatanjahantena isanandro raha atao salan'isa an, eo amin'ny adiny iray eo. Ary raha mandritra ny herinandro an, mahazo eo amin'ny adiny enina eo.